Sɛ mokɔ ɔman fofor biara do, minyim -minnyim nkorɔfo wɔ hɔ ntsi mɛhyɛ ase dɛ moropueipuei akɔ mbeabea nyimpa wɔ hɔ bebree na menye nyimpa edzi nkɔmmɔ. Ɔno na ɔbɔboa ma menya anyɛnkofo pii. Afei so beebiara a dwuma ahorow rokɔ do wɔ hɔ biara so mobɔkɔ hɔ na nkorɔfo a mehyia hɔn so menye hɔn edzi nkɔmmɔ. Ɔnam dɛm kwan yi do motum enya anyɛnkofo nye nkorɔfo bebree a fitsi dɛm aber no dze rokɔ no wɔbɛyɛ mo nkorɔfo a moso motum nye hɔn anantsew.